سمجھو، میں کِسی سہیلیاں کے گھران کو گئی، اور میرے ہاتھ سے کیا ٹوٹ لے گیا۔ میں دوست کو کیا بولیںگی، بولے تو، ایہ ہولے، ایہ چھوڑ لے، کیا ہو جاتا؟ غلطی سے ہو گیا، دیکھ، ایسا کیا من پلے لیتا۔ میں ٹوڑ لیا آہونا تو تو بھی ٹوڑ لے، نہیں تو اب دوستاں ہیں، بولے تو، انہیں بچا لیتا، دیکھو۔ میرے تو سارے دوستاں کے گھر والے بہت اچھے ہیں، دیکھو۔ اے بچے نئے بھی رہے تو ہمارے ہاں کیا ہوتا؟ میں ٹوڑ لے آہونا، ٹوڑ لے آہونا، ٹوڑ لے، دیکھو۔ کیا ایسا ایسا، ٹوٹ لیک ہو گیا، وہ میرے ہاتھ سے، غلطی سے۔ با او گلّاسی ساتھا کیا ہو گیا؟ ٹوڑ گیا تو دوسرا آ جاتا؛ تمہیں کائیں کوں ٹینشن دینے؟ دیگے بات بات میں ایسا ہو سکتا کہ میری سہیلی کو چھلا دے، اس کے امی ابا بول کو، میں کیا کروں گی؟ خوش کرنے کی کوشش کروں گی۔ امی ابا کے سامنے، میرا دوست ہے، اسے جیسا ہے ویسا بول دیتا ہوں، دیکھو۔ ابھی کیا کرنا، بولے تو، ہم دونوں جانا، مل کو سوچ لیں گے۔ دوسرا ویسا لیک ہو، آپ کو رکھنا کی کیا کرنا؛ انہیں جیسا بولتا بانے، ہمیں ووچ کر لیتے۔